زه د نوي تلویزیون په لړۍ پوه نه شوم. که له دې پوښتنې څخه مو موخه د پخوانیو فلمونو، سندرو او خپرونو لیدل وي، نو د نویو په پرتله مې هغه پخواني ډېر خوښېږي؛ ځکه چې په هغو کې یو هنر او خوند پروت و. نن سبا تلویزیوني خپرونې بربنډې او ډېرې مصنوعي شوې. اوس ډېرو رسنیو له ژوند څخه خوند او هنر اخستی.